Ŋsɩ kpínaná sútɔmɛ, bʋ wɛná sútɔ tʋrʋ tʋ tɔɔ góññ déyá fɛ mʋʋ? <hesitation> báa aŋʋ álámɩná báa aŋʋ dúúnia mɛ tɛlɩ, aséé ɔ yɛná sútɔ tʋrʋ tɔɔ bíɩ ŋsɩ álámɩnáá sú ayéé tɔ ŋʋrʋ súu, bʋʋ fɛlɩkí ɔ lékiremɛ. Ŋnáa? Ŋsɩ mʋ mʋʋ sɔkɔwa mɔɔ, mʋ kpínaná ŋsɩ sútɔ, bʋwɛ bʋʋlɛ: bá ŋara fɛmɛ dúkúre tóko atɛtɛ na adoŋá. Ŋnáa? Bá ŋara fɛmɛ dúkúre tóko atɛtɛ na adoŋá, ŋnáa? Agonuŋarátɔ, na agonuŋarátɔ, bʋrʋ baá dʋ oninisɛ. Bʋrʋ batáa dʋ oninisɛ ɔɔ, baá dʋ ziíipʋ, baá dʋ ziíipʋ bʋká dɩí fɔkí dɩí barána. Ŋnáa? Bʋká bʋrʋ wɛ maawa atɛtɛ na adoŋá ró, maawa atɛtɛ na adoŋá, báá kpátá ka dʋ kpáálóñgó píríírírí, kpáálóñgó tʋtʋbíkaá baá kpáta ka mɔŋkɛ píríírírí ká ká, ká bʋ kɩ táŋtɔ bɔɔ, ŋnáa? Atɛtɛ na adoŋá, kpáálóñgó, báá mɔŋ kɛ kírírírí ká ká kpátá tiŋ mɩnɛ ka kɔnɩ. <hesitation> bʋná sútɔ róó dzɛ. Mɩnísíɩ sútɔ tʋrʋ wɛ ró. Óóó tʋná báásɩ ka tʋʋ sɔkɔ fɛmɛ pááá. Áláñfʋlʋñba sútɔɔ bʋná yɛɛ ɛɛin dzoŋgiríi, dzoŋgiríi, dzoŋgiríi na tóko, awúto tóko, kʋyɛ ŋsɩ kʋ sʋrʋní sóóni, ɛɛin sútɔ tʋná ró dé fɛmɛ ró. ɛɛin sútɔ gbáa bʋʋlɛ. Bʋ mɔsí dúkúre goóre mɩnísíɩ na wóto dzoŋgiríi sútɔ kʋ yɛ ŋsɩ kʋ sʋrʋní awúto tóko. ɛɛin ŋnáa? Bʋná wɛ bʋmɛ ró.